कुछ खाण पीणा चीज इन छन जू हमरी सांस खराब कै दिंदा छन। हमर गिच मा बास भी ऐ सकदी च जनकी हमर लसन हुव्येग्या प्याज वेगे कॉफी वेगे मिठी क्वी चीज वेगे।